Asaweere bonde kaire woni nde mi heɓata mi jooɗo mi siwto to babal bonngal min e giɗo-am. Mi heɓa mi nyaama, mi yara, mi fija kala fijooji ɗi mi yiɗi.